Kit nachame keng'alali ya kimii ak piik ko mung'aret ak poishonik, amu konaan ichek anai ki- kiyaitai kasishek akoi inyoru kelchin.